Principalmente cambiaría que fosen gratuítos. Segundo, que tivéramos máis frecuencias para usalos.

É unha manera de comprar sen salir de casa.

Si, si, eu fun á illa.

Na miña zona se dá en tomates, berenxenas, pementos, leitugas, xudías.

Si, e moito.

O rape.

Fago unha festa coa miña familia.

Durmi-.

No, moita, no.

<noise> Si, gústame.

Comida sana e varia-.

Xúntome na casa.

Margarita.